Kalau binatang ya iteee tae suka ya ma paneka ao hohao, haho ma kang paniko ite musia hie kang. musiaa muslim ni kang ite kalu bagi ite kang haram ria ya jadi ite ta suka ya pai ite tasuka ite tabisa naesia tabisa ite arima te kang loko ite namumutai jadi ite tasuka ya ada yang hikeduke paneka wenia nia ite arekang ite itaa au ite aria inte intaua nia ma jadi paneka we hisiu eye seme. eye ehihiee <hesitation> titoria ya hahua ina lalanue eyee seme <hesitation> eye paneka ina lalano paneka ina mamae anjing ma, anjing ma kali iti siwi ite tasuka se paniko ye ina ye kalu ina hihi inae seme ina tudedu. ina tudedu ite asiowa laku ini panike ite namu muta. anike iyaa mama ina teima jadi ite ta suka ya panike <hesitation> haho laku mama anjing laku nia ma jadi lakunia ma pokonya ma ite tasuka ya binatang ite ta suka ya ma. mama paniko ina tei laku inae mama laku unae ite laku paniko itere duhatu kole seng kalu te hati howa.